ଉମିଂଗ ଚିର୍ଜା, ତେଜ ଉଡବଡ ସାଥ ସାଥ ଭୀ ଅପନା ଉର୍ଜା କୋ ସେ ବଚେ କେ ରଖେ ସକେ। ଏକଲେ କୀ ତର <hesitation> ମେଟାବୋଲୀଜମ ବହୁତ ହାଈ ଥା। ଜୋ ତକ ଉତକୋ ଉର୍ଜା ବନାଈ ରଖଵାରେ ମଦଦ କରେ। <hesitation> ଔର ଜନ୍ତୋଂ କୀ ନିକ ଫିଂଡିଂଗ ସେ ଫୂଲର ରସ ହୀ ଖାଯ। ଜୋ ତକ ଉତକୋ ପ୍ରୋଟୀନ ଔର ଇସ୍ଟୈମିନା ବହୁତ ଜାଦା ହୀ ଥା। ହେଲେ ତର ଉର୍ଜା ମେଂ ସବ ବଚୀ ଥା। ଜୋ ତକ ଉସେ ଲଂବାଯ ସମଯ ତକ ଉଡୀ ସକେ। ଔର ତକ ଜନ୍ତୋଂ କୀ ରାତୀ ରହେ କମଜୋରୀ ମହସୂସ ହୁଆ। ତସେ ଅପନା ଗତୀ କୋ ଅପନା <hesitation> ଦୀରେ କରେ ଲିଏ। ଜୋ ତକ ଉସେ ଇସ୍ଟୈମିନା ବହୁତ ଜାଦା ହୀ ଥା।